No olõnõs spordist ja olõnõs kontsõrdist. Aga ma arva, et kontsõrt anduq mullõ isiklikult rohkõmb elämüisi, kui määnegi spordikaeminõ, selle et ma ei olõq nii sprodiinemine lihtsält.